Ela kúxen e juⱥⱥ’ rá e úu’ra dxǿ guoora re tⱥⱥ’ ra dxǿ lɇ xinǿǿ uɇɇ lɇ ba re nǿ ra eiä re kóó’ guoora, re úu’ra guoora ere nǿ ra dxǿ lɇ kää mý xaa’ xí guoora jötu re nǿ ra dxǿ lɇ kää mý dxáa’ joguoora kö, re jmⱥⱥ ra Kó mý pee mý yǿǿ xí guoora jö re nǿra re nǿra mý dxáa’ jö guoora lanún kú jñi, jö ry ‘laa’ra jý jui úu’ra ka ñǿ’ juú úu’ra kö eku uɇɇ jy ‘laa e pi lǿǿ’ tⱥⱥ’ ela nún eri jíreúu’ra dxǿ guoora, la’ re lɇ e ‘nⱥ’ li üü’ guoora xiru e ‘naana ere úu’ra e dxǿ la’ ki la’ re lɇ e ée jnáa’ dsa jmⱥⱥ ooo ejöba edse lí juó’ e jmaara’ jnáa’ la’.